A dipend ën po da la stagiun, se al istà a m'piazerìa magari andé ën paira dë di al mar a fe spasegiade o coze del genere, se ënvece al e ün'autra stagiun, andé caminé ën muntagna o ëncuntrese cun i amis o truvese da cuai part a fe a fe due parole o anche mach 'na spasegiada ën la sità